Nguina, nguina iin di ni xana iin, dita xhin koño, xhin nrute ya'á ta ndute iin itá nani jamaica ni nixhina uu vaso xhin uu dita xhin koño ta ni ndakena nrute ya'á xatu ujun.